Ia, ara-dalàn̈a izy koa olombelona atô an̈abon̈abo parapôro amy ny biby izen̈y amy ny resaka <hesitation> fitsaboana. Fôtiny izen̈y olombelona izen̈y ten̈a ny miain̈y. Avô mamelon̈o rô biby àby io koa sanany, ten̈a ny, zen̈y zen̈y, tokony atô, tsy manô tsinotsino ndrô biby ndreky fa ara-dalàn̈a zen̈y olombelon̈o koa atô an̈abon̈abo.